எண் என்பது எனக்கு மிகவும் நிலைத்தன்மையுடன். தொடர்புடைய எண்ணாக நினைவில் உள்ளது. இது நான்கு கோணங்களைக் கொண்ட சதுர வடிவத்தை. நினைவில் அழைத்துக் கொள்கிறது நான்கு பெரும்பாலான. அலகுகளைக் கொண்ட ஒன்றின் அடிப்படை தளம் போல. நான்கு என்பது உறுதியான அமைப்பையும். சுயமாக தன்னிச்சையாக நிறுத்தப்படும் நிலையையும் குறிக்கின்றது. மேலும் நான்கு திசைகள் எனப்படும் பாதைகள். உலகின் எங்கும் செல்லும் வழிகள் என நினைக்கும் போது. அது எனக்கு வெகுவாக பாதுகாப்பான மற்றும். அனைத்து திசைகளிலும் ஒரு தொடக்கம் மற்றும் முடிவைக் காட்டுகிறது. அதனுடன் நான்கு கால்கள் கொண்ட ஒரு மேசையும். அது தரும் நிலைத்தன்மையும் மனதில் வருகின்றன. இதனால் எண் என்பது எனக்கு பாதுகாப்பான. அமைதியை மற்றும் அடிப்படைத் தன்மையை குறிக்கிறது.